هالوقت كل يوم كنت العب كرة قدم مع في الحارة كنا نتنافس و نحط اهدافنا من الحجارات كل مرة سجلت هدف حلو كنت اركض و انا فرحان و صوت ضحك كان يعم المكان، كانت ايام جميلة-جميلة.